Ny a Etiopie ao zany tamin'ny tao roapolo sy soarivo igny teo manodidididna ny aotra faingo fito degré cericus teo sy roa faingo telo degré cericus teo ny maropahana fa lafa tonga mizay koa ny arakiny - ny fikaraohan'ny manampahaiza azy lafa tonga dimapolo sy roarivo la raiky faingo efatsy degé cericus ka hataramin'ny roa faingo efatry degré cericus izay ro maripahana iaingan'olo agny.